<hesitation> اتوقع انه مو شخصية واحدة <hesitation> التاريخ مليان بشخصيات ملهمة ووايد ناجحة وايد ال-ال-الإنسان <hesitation> يبي <hesitation> يقابلهم ويتعلم منهم <hesitation> بداية من <hesitation> من الأنبياء الصحابة علماء وايد مهمين ناس أثروا في العالم.